ما أفضل طريقة لك لإنهاء يومك؟ أفضل طريقة أنهي فيها يومي هي صلاة العشا، وبعدها أقعد لحالي أفكر باللي صار أحب أرتاح وأشكر ربي على يومي، سواء كان زين أو صعب وأحيان أسمع سوالف خفيفة أو أقرأ شي يخليني أنام براحة